kikolin kulo jore logoŋgiti jur lo jujukin tikinda anyen joonda kenda nagoŋgiti na'but geleŋ na di gurut nagoŋ na roropa yi sukulu yu kune gbe grut nagon kayuŋök jujukin robba köti ko duggö na tojulin ko katodinök kulo

anyen yii 'bu'bulä reregu na kisum na kaŋ kinyotot ni kodo kinyotot lo ti mukänimukä a nyen kadoŋan ti sodó katani mureg na ko lilik ti miyänimiyä ti ŋo lo derani a lo kiyé

anyen nan bubulo rerengu na kuwa ko kimur na mindi naŋ di tin ti yi totoni i lukata na tandarua köti ko diŋit nagŋ 'n lupödi' i doto i tandarua kata yu mindi naŋ 'n kodo rikun kimur lo bgoŋ kata yu kulo koke

yöyöŋesi kata jore nagon giti ŋutu' na wate ko ŋojik na wate pupu ko yi gbiliŋesi kase kulo geleŋ na se koko na a momoka nagon ta moka yi totonikin ko riŋit ko de ta lulukaji ko kulya ti gurut

kenda na kuwe mede nii kode kaŋ mede ni a tikinda yi i metadu ŋerot naŋogiti di ŋiro gbe 'ban lo yuyuge loŋ 'du'durundä a tiné tu sukulu ko gboŋ lepeŋ na a goŋgiti a na 'but parik

Anyen mugun niyo' na gboŋ na'but ködö ti nan nyesi' kinyo logoŋgiti ŋooŋola gbeŋge janjanjaru 'nyeyesu ŋo' gbeŋge ŋete ŋo' dodo a 'n yeyesu ŋo' gbeŋge somot

'döti nagon 'n nyanyar parik na a janjaro ko nan nyesu janjaro 'n yiŋga yimöt 'n yiŋga nago'

a na'but nagon kon titikin ŋiro liyo lo winiko ti kuru köti kodo temba i yapa geleŋ geleŋ an tikin 'n titikinda

moju na pioŋ nagogiti a lut kune bgak jounda kolera i kpekinda ti ŋutu moji piöŋ nagongiti nake piöŋ nagon yi mimia walalane walala a ŋutu tikindi i likaki kine piöŋ nagongiti ŋutu kodo möju se

nan 'de'de'ya girusu yi beŋ yu kegga parik ko nan a pujö gurusu jore

anyen ŋiro lio lo pupujö bitam bitamen logogiti a lo'but parik mindi naŋ di ti nan jöŋe ko diktor lo yu a lepeŋ lo tutindi logon tetemakinda

mede niyo' na puundö gbiyari o'but lo tojulin ko yiŋga na 'börik kaaŋ yi gbokeni 'boŋ yiloba ŋo' logoŋ yi totokita parik mede kata ni lo